Alemania jaeko vi ko mopeti tetaguasu tuisague, kuape <hesitation> jaenungavi kuarupi ko oime iroi, iroi opa arasa rupi mbaeti imambate kuape kuarai jaji, jare mbaeti oyekuambate ima kuarai oyekuaretava oi jare icupere, jaeramoko kua teta guasupe iroi aveño, eri jukurei kua tetaguasupe uajaeteye iroi, eri oimevi momento ousupereta arakuyave.